Izy koa ke te hienregistre raha agnatin'ny ordi ndraiky le ordi mintsy efa s efa mila hoe efa misy fagnanaovana enregistrement agnatiny aveke ôhatra misy donné tiantegna hoe enregistrena igny efa misy hoe amin'ny ordi ame agnaty aka fôgna misy raha vakivakina de arahiny fôgna le raha koragniny agnatiny aka de enregistre hoazy raha jiaby enregistrena.